Gn fanaova adivarotsy karama! Mitsara gn' olo, mitsara karama ambany. Da tegna mba manondrotsy azy hiakatsy ambony satria mety mba lafolafo avao koa gn vidy ny raha haitegna laha <noise> atanin-kafa. Da igny hevitsy igny gn' aseho gn ny mpanome asa. <noise>